ווי אזוי ס'קען אפעקטירן עסן אויב מ'מאכט עס אין א פלאץ ווי די לופט איז מער פייכט, <hesitation> די- די טרוקענע זאכן אזוי ווי מעל, צוקער, זאלץ, קען ווערן מער פייכט און ס'מאכט אז די טעם זאל זיין אנדערש, אויך די פייכטקייט גייט קענען אריינגיין אין די עסן און מאכן אז ס'זאל זיך קאכן ווייניגער- באקן ווייניגער אבער נאכדעם איז עס נישט אינגאנצן געבאקן און ס'איז מער פייכט.